Jetayae oporopoanovaereta jei yandeve aniara tembiu oyimbae yau oime guinoi bacteria ipuere jokua yanemombaeraj i jaeramo jaereta yanemorecomienda tembiu oyikavi yauvaera oyemosa <hesitation> kosa kavi yauvaera.